Nóóni báárá tára náásá tuuna tunin dutim dútim- kéréré kúm kúm-kerere ya kai goma kúm- báa- nóóni kúm- báa- báara kúm-báa-tara kúm- báa- na kúm- báa- na'asa kúm- báa- tu'una kúm- báa- tunim kúm- báa- dutim kúm- báa- dutim kerere ashirin dai dai kenan <hesitation> ashirin e nooni ashirin e baara ashirin e tara ashirin e naasa ashirin e tu'una ashirin e tunin ashirin e dutim ashirin e dutim- kerere ku'um seen ketso ku'um ba deetim kerere mum baara mum naasa mum na'asa ree nooni mum na'asa ree tuuna mum na'asa ree tunin mum na'asa ree dutim mum na'asa ree dutrim kerere mum na'asa ree ku'um mum na'asa ree ku'um- kerere mum mum nasa ree ku'um- kerere mum tu'una mum tu'una e nooni mum tu'una e bara mum tu'una e tunin mum tu'una e dutin mum tu'una e dutim-kerere mum tunin e ku'um mum tunin e ku'un seen ketso Mum tu'una kamen mum kum ba'a tu'una mum kum ba'a tu'una mum baara mum tura mum na'asa mum kum- ba'a nasa e tu'una mum ba'a kum e mum no'oni kum ba'a kum e mum baana kum ba'a kum e mum dutim kum ba'a kum e mum na'asa e mum tu'una e mum tunin e mum tutim e mum dutim e mum dutim- kerere e mum kum noo kum ba'a kum kum ba'a kum e noo noori e ba'ara e mum tara e mum naasa e mum tu'una e mum tunin e mum dutim e mum dutim- kerere e mum kum e mum kum- kerere